dama tako aya koiko rayuwatko tiya ah rayuwa iko tiya dama i' rayuwa a bono to ko marshe komarshe sai a mokiko be'i moɗi rayuwa daman tekaa azeshe azeshe go be'i moɗi bu komoishe dama gotko be'i moɗi ko itu rayuwat bazi rayuwa daman andi uskanto bu, daman uskanto habri to nako iko kanadi to andi ey moɗibu a gadato kona zai kona yam kanadi na ito kanadi an aiy moɗibu domni gede amma na ito kanadi bu saiko moyi biya zuranko amma nako ito kanadi andi eh moɗibu a gadanni, dama yami kanadi ne ko ina, na ko iko kanadi shikenan saiko eh habri kogo wanɗe ko metu, kogo wanɗi ko metu to ruta kanadi ai enmoɗibu a gaɗanni amma ko eh kanidibu to yani soma marshe kiyo zina kiyo zina gomtini be'i moɗi kai marshe a itinniɗo to amma nako ito kanadimmi to domni gede <hesitation> a gedebu kusa marshe kullummi to dole ko firetu si to sabokaa eh daman kanadi amfani yami amma eh kanadi saiko moya iko ekzuroma'i, biya zurkoma ai zaibu amma nako iko kanadi shikenan damante rayuwa kaane habri ko ina to rayuwa damani be'iso hawoto daman koina kanadi ke te ko e'kanadi doshi a ikoti uska kai uska ko moɗakobu harki mosoyinko dik a kolti zai kanadi wanse amma na na e'kanadibu saiko moya biya zuranku koh nazuranku ai ku 'yanko ku 'yanko asar to amma na iko kanadi shikenan a gaɗanni doshi ko gofa yoto ko'e kisiyo tuba ko gafi yoto ku'ekisiyo gaɗanni amma na ko ina kanadibu ko ehni miya ko yabtiko yamin ai iko uskabu, iko uskabu iko uska masoyinkobu to ko ikmiya ka'i amma na garko tilinko mi shikenan doshi itu uska. to 'yami dama anzaibu sai sai kanadi, te kanadi wanse anmoi zigontabu amma a ishenti uska na ah na a ishe uskabu biya anabu ai amma ai a anshe aka uskai doshi ina sabok'a, ki yam kizai daman saiko eh kanadi kisi agadanni amma ko'e kanadibu ko marshe kisi komarshe kisi e- emiya ka'e to kauso a boyashi wayye nako marshe kisi ai a itit uska amma kauso yota ta si dasibu sai si gafto yo moɗi yoshutasi ɓaɓa to ko iko miya amma nako anshe mimarshenni harko shutasi ki milla, millaka'i shutiti to banku wammi ko bo'yabu a soma marshenni amma naku onanid bei to ai iku uskabu, iku uska miya ka'i amma ku anshe 'yanku kuk ku ku hiranku, ku anshe yanku ku hiraku ku anshe yanku to ai kulomano si saiku eh marshe kisi doshi itu uska ai koh? kauso anatai ma kine kine bei bei, yota nakauso ko anima daloma kolibu ta katani anibu ma'i saiko an aimoɗi kalassoto